غالۍ د دې لپاره کارېږي چی د کور، دفتر او یاهم کوټی فرش ته ښکلا ورکړي. زموږ په کلتور کی خلک پرغالی کښېني او میلمنو ته هم غالی هواره یی بعضی خلک دغالی څخه جای نماز جوړوی او لمونځ ورباندی کوی غالی د کور او دفتر په ښایست کی لوی رول لری او ځینی غالی ډیر قیمته یی